Tafattama i manuq taq ri laleng oringnge yaro maredewe wai na nappa ta pano i suhu na nennia te- terebus i manuq taq gangkanna telluppulo gangkanna pattappulo lima menneq